Urureta jaenunga, seveguara jaeño guɨravi, jaereta oveve, jukuraï jaereta opaetei guinoï guirareta rami, mbaetɨta yae supe ambueva, oime guinoï, ipepo, ipɨ, oime guinoi opaete